Ēnukuréén éjuhé éligéén épayo énukuréén waaf. Bbaaj sinukuréén babé noli néén sibajé, so inja siŋaar mulé so sijoow fuŋéés muting, bujing tout.